Lajy mó ekuɇɇ jnⱥⱥ' dsóo ery ýn jéla, enáaá' lajy mó ekuɇɇ jnⱥⱥ' dsóo mariti <noise> eajiä' 'nⱥⱥ kieerá', alaro' lajyná' jmⱥ' jnⱥⱥ' kíxen bá ijmⱥ' la', laku xen dsa i ajiä' 'nⱥⱥ kié' erykún'n mý jöö' e idsa bii dseli kuu' dxí bii ñǿ mare ée' jmú' kié' myjöö', bii tuu bí, la' lɇ dse jï' dsa i 'ee' jm'y' kié' myjöO' kiela' iee' mó kiee' 'moo' kö' a la kajuý dseli kuu' dx'i ñǿ dsa i kö', jötu xen dsa i ajia' 'nⱥⱥ kié' mó exa jenuu kö' bii ⱥⱥ 'ñⱥⱥ' kié', bii deseli kúu' tú' tá' ema ryti eeh tá' mó eajia' 'nⱥⱥ kié'la'. La xen dsa i kuu' mylǿǿ kö', my uÿÿ kö', lakú dsa i mytán kiä dsóo, bii san jmⱥⱥ kié' <noise> ta'mó e nóoó ajia' dse tⱥⱥ' kie' ere ý' re é' mó elɇ la', lakú dsa ibii kiä dsóo ejö mó eajiä' dxǿ a jia' dse tⱥⱥ' kie' dsa i la', laku xen jmýy' kie' ngö jö kö' bii kuu' dxí mare ée' jmý' kie' ngö dsa kadxáa dsa i ajia' 'nⱥⱥ kie' i jia' joo' ere é' kö' jö kí jia? dxǿ xiru ere é' la bii kí jüü báxa mó kiee' ngö jö, bii xa jüü kiee', bii 'mý'n mó ekiä mó kiee' ngö jö xiru ere jmóo la bii ere é' jö xen ba dsa eajia' jó' re é' ejö kiéla' lɇ edse jï'.